Cambré l'abia pasiensa mi l'aviu urdinà 'na minestrun d'verdüre e ënvece chiel al a purtame 'na mnestra, 'na supa li cun tüti i pes, mi ël pes a m'pias pa li ën la zuppa, për piazì ca lu porta ëndarera e che i ciama al cuoco se a m'ën fa ün'auta mach d'verdüra cum l'avìu ciamaie fin da l'inisi e ch'a faza atensiuna lon ch'a fa për piazì